یو سپی ممکن په بیلابیلو ډولونو له خپل مالک سره خپله مینه وښيي. د بیلګې په ډول هغه کله د تګ په وخت کې چې وي هغه سپی د مالک تر پښو تاویګي او غواړي چې د هغې سره نیږدې تګ وکړي او یا هم کله چې بوټانو باندې پام کوي او ډیر کله هڅه کوي چې د هغوی سره، د هغې سترګو ته وګوري. <hesitation> په کالیو باندې او په <hesitation> هغه ناست وي نو تکیه ورباندې کوي، د هغې او له هغوی سره تماس برقراره کړي.